أهلا وسهلا, شرفتنا اليوم مرحبا بيك, خليني نحكيلك شوي عن السيارا اللي قدامك, هذي اللي ترا فيها حاجة روعا عالآخر, واختيارك باهي والسيارة قوية قد ما تقدر تطلب سرعة بتعطيك, وركبتها مرتاحة عالآخر, كراسيها جلد وفيها كاميرا من الخلف تبينلك كل شي, واهم حاجة بتبيع إنها مأمنة لا قدر الله في الحوادث, وتمشي مظبوط تعاونك برشا باش تقتصد وتربح برشا فلوس.